Për mu ma mirë osht me kalu ni ditë n'muze sesa n'kopshtin zologjik. Me shku n'muze osht edhe ni mundsi e mirë për me msu gjana t'reja, me eksploru historinë, artin, mandej kulturën. Muzetë t'ofrojnë ni vend ku nidhesh edhe e lidhun me trashëgiminë e njerzimiti edhe ta jep mundsinë m'u largu prej rutinës edhe më përjetu diçka t'veçantë edhe edukative.